الأول يبدأ يطور من نفسه و يشوف أماكن محتاجة تدريب في مجاله بحيث انه هو خبرته تبقى أوسع في المجال ده يبدأ يدور على إعلانات على النت او في الجرايد لأماكن بتطلب وظايف في تخصصه يروح يقدم فيها و ان شاء الله يتقبل